Ndiringoreta jenta Estados Unidos oa payandepo mboapi colonias britanica ndie jaeko jokuae Costa Atlantica iyiviri mopetiara irundi aratini meteieta chiupopa siupa ova arasape